ہاں بس پلنجر اک سادہ پر بہترین آلہ ہے۔ زیادہ تر ایہ ربڑ دے کپ تے لکڑی یا پلاسٹک دے ہینڈل نال بنا ہوتا ہے۔ پلنجر نالی دے منہ تے رکھیا جاندا ہے تاکہ ربڑ دا کپ نالی نوں پوری طرح سیل کرتا۔ پلنجر دے اُتے زور دیو تے ہوا دے دباؤ دا فائدہ اٹھاؤ۔ جدوں تسی پلنجر نوں نالی ول دباتے او تاں کپ دے اندر دی ہوا یا پانی نوں باہر نکالا جاندا ہے۔ اس نال نالی وچ اونچا دباؤ بنتا ہے۔ پھر جدوں تسی پلنجر نوں اُتے کھینچدے او تاں کم دباؤ بنتا ہے۔